So ebiturakunda nyowe nk'omuntu ndakunda ebyokurya, hakugira ekitongore kindakoramu n'eky'eryokurya yes so <hesitation> kutandikanisa na kyakiro, kyamushana, hamwe ne chai y'omukasheeshe <hesitation> habw'okuba bumwe oragira ngu eeh eriizooba nyweki kutandika izooba, itwe kare turi owiitu muuka twoturanywa chai mukasheehse mwimuka, harikyo kintu ky'okubanza yes maama wiitu akaaratuteekyera bumwe ebiriibwa, ebiriibwa bisaanuukire turabinywesa na chai, katogo, hati nibwe eijire bumwe orashanga titukyayoya emigaati katogo, mbwenu ebintu byaburiiju then ekyo, <hesitation> kyamishana, emondi, emondi tizikaaburaho yes emondi, ebihimba, nibyo ndakizayo kukunda naarya emondi, ekintu ky'okurya kiriho emondi ndandisorted haza niryeryo.